Vilu ji ina chi, e vilu chi kualichiga te ina chi na´anuga vilu chi kiti ve´e ku ma ko suna ina kiti ve´e ku, ko e, ina chi iyo ja kantuku ja ka jaati iyo ja na tu, te vilu saa o saa tukiso jaa, te vee chi noxi xiñ, ñachi naa tu, vilu chi’ ku ka kan ñto takaa no yoton kuli nuyija ñu kimi’ vee ma soku chi’ kuu no xiñi, te tu ka kika kóó inichi jiña, te vilu chi tu tu ntaini yua, yuka kuu ina ji vilu.